Mebeldagi changni tozalashni eng oson yo'li, bizga <hesitation> har xil firmalar ishlab chiqargan <hesitation> sodali suv kerak bo'ladi. O'sha sodali suvni sepib ustidan quruq <hesitation> mato bilan artib olsak, mebellarimiz top-toza bo'lib yaltirab turadi.